हाम्रा रोज दिन के काम कथी बा आ एक्सर्साइज़ करेला खसस मे हम सबेरे उठाईसी ढिकल पनि पियाईसी पनि पीओके । अपन सामना सब लेके हम जिम जैसी जिम जाके हम पहिला देह के गरमेल नॉर्मल पहिला आराम से कूद काद करैसी । कूद उद के मज़ा से देह ओह अपन ठाऊ मे आजाइया उके बाद आपन हरेक आगल आगल दिन अपन एक्सर्साइज़ रहैया । कहियों चेस्ट के एक्सर्साइज़ त कहियों बैक कहियों शोल्डर त कहियों बईसेप तराइसेप त कहियों लेग के त हाम्रा कॉनो । दिन चेस्ट के एक्सर्साइज़ मज़ा से करैसी हम पहिला जब हम बेनच मे सूत के रोड के उठा के फर्स्ट एक्सर्साइज़ उ करैसी । उ के बाद मज़ा से सब पालो पालो सब एक्सर्साइज़ सब करैसी आ उके बाद एक्सर्साइज़ सब सुध जाइयता त बाग पैक कर के अपन रूम मे आईसी । हाम्रा हप्ता व्यर के हय रूटीन रहैया ।